Filipiiniq ommaq kah Aasiah, maq arva, et naaq ommaq säändseq suurõmbaq saarõq koskil Aasiah, <hesitation> aga ma tegelikult jälki väega ei tiiäq.